انا ادعم مؤسسة مجاناً ، هي مؤسسة خيريي تساعد كثيغ ناس ، هاي المؤسسة بيها كثيغ اقسام من ضمنا قسم بناء البيوت وتسليما للناس الفقاغي اللي ما عدهم بيوت ملك، والقسم اللاخ قسم مساعدة المرضى اللي امراضهم مزمنة ويحتاجون دوا وعمليات من خارج البلد.